Thabuni iure kathi nyingi kwairima ifuria thori, kana ithambia vyombo, ikuthambia mwili, kwa irima ii kole ni thabuni ya unga kwairima idekia nyumba, kana choo, thabuni kwairima ii kwathanganya na maifu kole kwa kole choo yafu kole ighire uchafu mnu kwa kwa thanganya kindo kicha na thabuni tiya ta unga thigua choo yafo yada, kana kwa thabuni kwa irima ukore ni tia tethambia njuri tafo kimetha njwi tafo kivo kindo kicha bathi ito du.